أول حاچة نجمل البلازما بستيلو اللي باش ننقد فيها النقبة فالحيط ونشد مسمار ونطرقه ونحاول ندق المسمار فالحيط وبعديكا نعلق عليها التابلو متاعي وكاين مش مستوية نحاول إني نستويها مرة أخرى وإلا-وإلا نحاول-نحاول نعلقها بطريقة خير.